Ica gam, ica gam yet ica nayak, fɛ ba kas ide zeng ni mben ibaas. In ki ngɔn shim ikap ica gam, ki izen mi kpa, ikap iyeng fɛ ba ra iye kyɔrɔng, i da kyem i shang ikan, di ki ta ni kɔ me. Ki ngɔn ta ikan ni kɔ me, da fet agam, ni ica me yɔng fɛ ase, nyan a mi tsan arasak kɛ a da bɛ adaam ica gam ɔng. Ki ngɔn mi fet agam, ni ngɔn bi ni kap kɔng. Ki ngɔn kap ica gam ɔng, ikap ide, ni tsi di waat ni kɔ me. Da waat ide inda fi i da tang gyat, i da ki rasak, da nesek kawat in de. Ki i sɛ- kawat itang, ki iza di kpa, ni ngɔn ti ni rus ikan ifi nkɔs ntaat. I di ki te ikan e dɔng mok i da fet ica gam fi i da ne ngma, i da ro na ica gam ɔng da tang. Ki ngɔn di te ikan dɔng, ikɔ ngɔn da se hala. Ki ikɔ me se hala, iza ya ni kashon irasak, ica gam ngɔn da tang. Ki ica gam ngɔn tang, i da- ya kashon ni rasak, vit-agam, vit ikyɛng kak fi i da daam ide, na adakunom da nesek mo iza, i da ya kashon irasak. Ki i rasak, izen ɔng fi agam akak fɛ bɛ tang nama me. Ke ba da sɛ wu, ni ngɔn ti di kuus iturung agam e, ki ngɔn turung, ki ngɔn bi izen iturung agam e ngma wo, ikan ti di se fi ngɔn da bi di zaat ide, ki ngɔng tang ikan na na- ni ca gam ngɔn, i da fet ica gam e ngma, i da fet agam ɔng ke na mi rasak ngma na nayak e, i da won ica gam ngɔn gyat. Wɛt izen ɔng fi ica gam e nye, fi ngɔn shim i da bun ni ide ayɛt ari, ni ngɔn tsɛt kukot, kɛ ayin alawje ayi, ni di tsɛk. Ki ngɔn tsɛk ni ngɔn tusung. Ki ngɔn tusung ni tsot, ki tsot, ni ngɔn bi ni ca gam ngɔn i nɔɔk kuwun, kuwun da tseng na ahywɛ, na da won ica gam ngɔn gyet, i ko ide bɛ sak nari, da kyem i ret ide anɔng awo. Ki ngɔn shim i res ica gam a, i da shumung iye ni nye, i da fik ashi fe, ke shi fes, a fes ni ngɔn bɛ ni ica gam ngɔn, ni bɔ ikyɛng fi ngɔn shim i da- shumung, ni ngɔn korok na shi fe. Ki ngɔn korok na shi fe, ni ngɔn won ke na yunung, kɛ da kɔsɔ ayi kukɔs kuzining, kɛ da woso kuwoso ayi, ngɔn da di, kpaf izen ɔng fi ica gam ngɔn mi yunung, ni ngɔn nye anɛ? Ni ngɔn- tun ashi me, ni kyɛk ashi me na ahywɛ me yɔng fɛ a se naton e, ngɔn tun ina ngma, wɛt da won ica gam ngɔn. Na shi gyet, kɛ ki shim ayi ni ti ni te canga ide, ni ngɔn ide gyet, ki won ide gyet e, na kashi gyat na ben e, ni ngɔn di ras kurong, ni fɛt kurong natin e, kurong da da- ta, ki kurong ta, naros e da bɛ, naros doro, ina naros e yɔng da sak ica gam ngɔn da tasak gyet. Ki ica gam ngɔn tasak a, ni ngɔn tsɛt karɔ fɛ ka se gyet, kɛ agam kɛ izek da bi di no ayi wo, ni ngɔn di shara ica gam ngɔn. Ki ngɔn shara ica gam e, i di nɔɔk nkos nfaa, ntaat, nnaas, kɛ yin ibit a <hesitation> asati ayi, ni ngɔn bɛ, ke mi goot ni ngɔn kok. Ki ngɔn kok a, ni ngɔn tseng e sak na na-na- na-nijing, inda tsin da tun iac gam ngɔn gyat. Ki tun ica gam e ni ngɔn bɛs e ide ri ayi. Ngɔn da iya tsi tas, i de tun ahywɛ me ngma. ni won ica gam ngɔn gyat. Ki i bɛ ica agbawa ngma, ni ngɔn kasa ica agbawa me ni turung ide ni won ica gam ngɔn cel. ki won ide, ki shim iret ifi ya, da fɛp kurong ni te ide nata, ki te kadonong nata ni ngɔn maas ikyɛng fi ngɔn shim da ya, ni bɔ ide ni te ni rong. Ki ngɔn te ni rong a, ki da tasak gyet, Nɔng da sɛ kanang ni wuruk gyet, ki ngɔn te, ni ngɔn bɛ ni ikyɛng a- shirik e, ni ngɔn te, ni ngɔn shirik ica gam ngɔn, nɔng di ki tun ashi arik ɔng, ki tun ni ngɔn won iye, ki ngɔn won, ni ngɔn bɛ ni nkyɔrɔk imonoso me fi ishim i di mon. Kɛ yet name seng ə, kɛ yet nakan na fɛ ba di tes, ni ngɔn di tes kaaki nkyɛng. Ki ngɔn bɛ- <hesitation> ki ngɔn bɛ itsisok, ki ngɔn bɛ nkyɔrɔk imon ngɔn ntɔk da bɛ ne ngma, ni ni ka-kahywɔlɔ ngɔn ni ngɔn di te ngma ayɛt ashi me. Ki ngɔn mon ashi me gyet, i da fok ntɔk e fɛ in da nye. Ki ngon fok ntɔk e nye, ki ngɔn shim ashi nayak e na na se mɔmɔ kɛ lawlaw, ni ngɔn di te shi yɔng fɛ a se gaan, nɔng a da fɛ beng, i da fi sɔrɔk a, ni da won mo kashi gyet fɛ da se lawlaw. Ki ngɔn shim ina jɔrɔ, da te shi me gyet, fɛ da fɛ beng, na se jɔrɔ. Ki ngɔn shim ayɔng fi a da se- ba da beng gyet bà, na se kpik, tɔ! Ni ngɔn te kashi me gyet, fɛ na di ki kyem kpik, na na da beng fi ngɔn shim kɛ na du beng awo. Ki ngɔn mi gang anɔng, ni ngɔn- kuruk ica gam ngɔn ayɛt e, da won ni neseng. Kɛ ni ni rong e, ko- minti talatin kɛ na goot gyat ayi, kpaf izen ɔng fɛ ashi me da sɔrɔk e, ni ngon tarak ni yɛrɛ. Ki ngɔn di ashi ngɔn mi so gyat, ni ngɔn fok na beng ɛ, ke na mi beng, tɔ! Ke na bi bɛ bà, tɔ! Ngɔn da ti tes kurong gyigyet, ke na beng, ni ngɔn ceneng. Ki ceneng, ni ngɔn kabasa, kɛ itsɛn ngɔn ni se aman, ni ngɔn nesek akoangan fɛ da ya. Ngɔn nɔng mi ret ica gam.